<hesitation> Selaing bete to jo anu wai den duka to jo tasik, <hesitation> bungkang, gurita, bongkok, <hesitation> cumi cumi, <hesitation> asu tasik, <hesitation> kuda tasik, sola e ula tasik iya to jo saluk buaja, sula bongkok, solla <hesitation> ula biasa duka to jo ta tassik to buaja. <noise>